Kua tëtä nueva selanda, jaevi oyovake kua ïrü tëtä guasu Europeo reta rämi, jukuraiñoviko aipo jaereta iroï <hesitation> mbatï araku mbate, mbatï araku oesambatereta, ani oendu mbate reta, erei mas kuape iroï, ipuereko iru tëtä guaju pegua rami <hesitation> kuape jeireta amogue jaeko iroï, oime amope iroïetevi, oajaete iroï jare jukurai jaereta oiko kua tëtäpe.